بكلمه وبقول له حاول تقلل كمية السكر شوي شوي، وبدل ما تتناول الحلويات بشكل مباشر جرب <hesitation> الفواكه الطبيعية وكمان أنك تسوي حلويات صحية ف البيت مثل الشوفات مع العسل، وحاول تركز على الوجبات المتوازنة مثل الخضار والبروتينات مع الوقت بتبدأ تحس بتحسن تحب الأكل الصحي، ل.